Dai ampani ma kabila kam gwang a, bokai kang bo bura, aka ɓalmai shimi gwang, aka kang bo larpu aka ɓalmai, ko to aka tama, ka tako dali ma miya kaikang bo laguwat aka tui wambotuma, kai kang bo larpu aka twi wombotuma, kaikang woi dei kawoi woi woi miyalaguwat aka twi wombotuma, ka gɨre ɗang ɗang, ɗang bo kai bɨnmai wako wule wombuman ai, ko wom kai lam bmai kai ḇale wane ne lab woi kaza, boshi ɓale woi shiji bɨnau to har ashi ɗuko nini. Boshiji kang la buwo wane ɓono woiyi me kaza, diyadei me kai almai kaza bane, boko ɗim ko bo bura na lab woiyi me kime diyadei, a ɓale kooɗi me kaza to ɓono diya. Kai kang bo larpu wane dono lab woiyi me diyadei bo b'ale kaja to ɓono kaja kai kang bo waja an ɓalwo kɨshimi kai kang bo minimi an ɓalwo kɨshimi, wani yak kabila tang ɗang, ɗang, ɗang boshiji kanghai wallayi shi putoshi gɨn ta duniya, har ashi nene ta legosh har ta to har ta bayam duniya boshiriji kang bo woi shimi to ai shi lomoshi Washi boman, washi ɗɨngha ɗɨnghau, shiji kanghai au ɓalji ashi manɨmai, wun ɓalji me ashi manɨmai, wun ɓalji me ashi manɨmai, wun ɓalji me ashi manɨmai shiji gɨn bo dera bo woi bo kabila ɗangm ɗang, ɗang biji. to bo shiji kanghaiyin, to ashi yiman ɗen ɗɨngha, ashi boma, aka do kɨshimi woi kai ɗiura wunduwoi yiu, ana shi bala balai me wunta bo balabalaime dɨgiya bo wun kanghai jaije kɨshimiru nh bo wun kanghai ambo mamu au ta legosh wun ta kano, wunta ta kap wun tama, to bowoi wun kanghai au taru, ka al mondin, yerei woi wun ihangheiyu wun bo ma womawu mɨna kaji shimi bo dei woiji mɨ kam wallayi kam dole muu ba kuke, bo mamu ɓanje mɨ manjemu, am bɨnmai ɗɨm ledei, dɨm ambo mamu ɓanje kimau bɨnmai, boki mɨni ɓanje ɓaɓam zen am bɨnmɨndei kɨma, takai mɨ zigemu mɨ manjemu kara bo dera takai bomu, bo laguwari ɗumo ɗumoi bo larpui ɗumo ɗumon gara pɨlɨmdii amma bo lar burai ɗɨm ɗumo ɗumoi, ta woi ri tedei mɨn kanghai, takai mɨ malomu takai memma dɨm ambo mabsu bɨla wun kang bo woiyi amma me aka to le ta nene sha ni ma bo woi kai bɨnmaiyin duko bam shikenan malam aiyi.